Pa destapal un desagüi, pos averá de sabel dóndi vien l'atacuñón. Faci que sea la fusca que tenga'l cañu assinque ya sabis, a limpial i quital la fusca con un desatrancaol. Craru que tamién puei sel más perrángana i mercal un desentupiol d'essus peru cudiau qu'essu eschanga los cañus i mesmu las manus si no te ponis guantis. I si assín i tó, sigui ataponau pos te va a costal las perras que venga'l hontaneru.